Kwan a ngu ɗak poo naan, ɗak poo naan ngu sat poo naan a kyel sang mu tong ngu sat poo naan. Peɗi a dak ku jeso sat mun te “mun mu ki mu so kakyen nji ƙɨshak ku mun ti ɗel ɓit ku kwa nji shi wa shi nji" pe ɗak poo naan ndee ni kat ka cin digin zen ku retyit ɓe ka kyel sang ni, ɗak poo naan a ɗak kuret ɗak ku ngurum mop kadom kyel ni, a mee lee a ɗom ɗak poo naan ni eh? A ɗom ɗak poo naan peɗi a ɗak ku naan pɨ mun, pɨ ɗak ndee ni mun ɓe kuɗi ƙɨ sekep, ɓe te mun mu ngung nji ƙɨshak ku mun, ɗang ngurum ɗes mop, mop ɗi nji ɗi tong pee ka mop ɗi bi pee ka ti ɗi ka sat cin ɗii mop, di ka ɓam mop ɗii ku tok naan, ka tok naan mop, ka pɨ cin mop, ƙɨ gong mop ɗang ka ɗang po naan ti pɨ so kokorong ɗii mop. Ngu sat poo naan ɗi tong a ngu ɗi sat poo naan; wet ki mbakar tap katong a ngu met se ka wa ka met se ɗang ƙɨ te nga ngu sat poo naan muw. Ngu sat poo naan ar mini a ku kyor ku naan, ɗang a mee lee a ɗom tong ngu sat poo naan ɗii eh? A ɗom tong ngu sat poo naan, peku naan ɗi pɨ njep shukun mop an shini shini ɓe nin ɗak man ni an, shukun ku she ni nin an te "ngape tong a nga a ngurum ku ka ɗi ka pwat ku shikbis mop digin shikbis" wet ɗii ɓe mba wa sat ɗii an te "kwa nga ni nga pe tong a ngurum ku nga pe mwan kaa ngurum mop" kat ka mwan kaa ngurum ɓe mwan mak ret tong a ku ɓang, kat yi mwan kaa ngurum ɓe mwan mik ret tong a ku ɓang. Pe sise, ɓe ngurum ɗes mop ka seng ti mop tong a mu sat poo naan ɗii ɗang ɓe ar mu mop ni ku naan ni a ku ret muw. Ɓe ɗa sat a te ngu sat poo naan ku ɗi sat ɗigin retyit ku zen ɓe ret ɗen a ngu ku ni a ku ɓang, ret ɗen a ngu ku kwa ni ni tong mini ku tul mini mop ɓe ni ɗigin retyit, tong mini ku nimat mini ɓe ret mop tong a ɗigin pe ku bang, tong mini ku njep min be ret mop tong a ngurum ku ti mop ɗi tok naan ɗii. Ngu sat poo naan, ni a ngu ku, ku ɗi tok naan ƙɨ yil min, ɗi ƙɨ ɗi tok naan ƙɨ lu naan min, ɗi tok naan ƙɨ ngurum min, ɗi tok naan Ka njep mbii ku naan kyak le yi ni reng wet, ɗang ki mwan ɓe ɗi sat poo naan ni ɗigin retyit ku zen. membii ku wa lee wa a ɗom tong a ngu sat poo naan ɗii ni, a peku jeso pet njep mu lap kam mim mop ɓe sat mop tɨ "ku kia vel vel vel vel vel ti ku ti ku sat poo naan ɗii shi-yil" a ni lee sat te ngu sat poo naan ɗi tong ɗeng nimat muw a ni te shi ɗak nimat ku ti mop mu mwan ɗii ƙɨshak, a ni lee kwan ku nimat man mun kaa sat poo naan. Ɗang ɗigin sat poo naan ni, kat ka ki pe ku mop lo ka ɗii ɓe ni ka mang kyor ka te ƙɨ sat ƙɨ ki sat poo naan ni ka met kaa mee muw ɗang membii ku ɗi wat mwase shi ne ngurum ni mop ɗi ki sat ni ɓe pak mop ɗi ngong pe ka pe ku ti mop sat zen ɗii ɓe ndee ni ret muw, ɗang ɗa pet mu pet mu sat poo naan mop pe ku mop lo ka ɗii ɓe ka sat zen pe a zen ɗi lee ka so kakyen ɗigin sat zen ni tap ka nna pe a pak ko nang ko emnang ɓe ka ngong ni ɗang ka ci pak mop muw. ko wee a mak, kat ɗang mop a mak wet, ɓe ka ngong mop, kat ɗang mop a mik wet ɓe yi ngong mop pe ngu sat poo naan ku A shawulu ku ndi kyen ku ni a bulus cini sat te kwa nji gung ti shi nna ɗi a ɗar ba a nindeken ɗii muw, pe nindeken ni ku ɗak cin met cini ni ku dak cin met. Ɓe pe sise, ɓe ngusat poo naan ret mwan ɗigin retyit ku zen, ngu sat poo naan yi mwan mak ɓe mop man nga ngu poo naan, ngu sat poo naan ba sai ka mang ka ran po ken ka ɗang ɓe ka sat ƙɨ te nga a ngu sat poo naan muw, or ku ƙɨ sat ku ngurum mop mwan ku ka cin, so mbii so, ku pɨ cin ku tok naan ƙɨ ngurum mop ɓe ngurum mop ɗi maan nga ngu sat poo naan ku ɗigin zen ɗang ɓe ɗa sat a te, kat wet ngurum mop, mop tong mop kyel, mop ɗi nna ɓe mop ɗi nji kus ti mop tong ɗii pe jeso ɗii, ɓe ɗa pet mun a te mu tong a mu sat poo naan ɗigin retyit ku zen. Naan ɗi so kakyen ku ngong mun naan